أهلين يا جماعة، نا مرشدتكم اليوم وبيكون عندنا جولة في مدينتي المفظلة الرياض، أول شي راح نزور جصر المربع تاريخي وجميل، بعدين بنروح للدرعية مكان يروي لنا حكايات الماضي، وبنختم بزيارة حديقة الملك عبدالله منظرها رائع، لا تنسون تجربون الأكلات الشعبية في الأسواق مثل الكبسة و السمبوة وإذا عندكم أي أسئلة أنا موجودة.